إزا كان طبعاً ال- الكبسة ن- من الأطعمة ال- المميزة بالنسبة لي نحبها، فهو إني متلاً نحط نحمر الرز الأول وبعدين بننزل عليهن باللحمة بالدجاج يعني، وبعدين بحمر شوية شوية بعدها نتركه شوية وبعدين بنضيفله المية ونسيبه لينضج شوية ويطيب.